एक उथली पुथली आलामारी थै ठिक कनू कुन सबसे पैली सबी कपडो तै निकाल दिन। फिर आलामारी मा अच्छे से अखबार बिछै कि सभी कपडो की तैय लगैई अच्छे से रखण।